أ <hesitation> أعتقد إني راح أختار ال-القدرة على <hesitation> على علاج أي مرض، تجنب ال-الأمراض تجنب فجد الاشخاص، <hesitation> أعتقد هذا الشيء بيأثر علينا ك-كأفراد ،إنه أي دكتور في إنه يعالج مرض أكيد بيكون فخور بحالة ،بفخور بالمنظمة تبعة.